Ngua tet save ia va lat de ngo tet ngu tek pa lat. Sip sa ngia den <hesitation> ngia tet ngu ma tek pa let <noise> sa sip sa ngua den. Ngua den, ngu pes, ngia den ngu pes da ngia tes ngo tur blaul, ngu ma ngu tur sepan se chule se ngia den peva vet se ngu pes se ngua tes sa menet tam ngo. <noise>